Gɨŋrǝ la kɨtakǝ wǝǝ <hesitation> we wɨ ya wɨ lóo toŋ rɨ gɨŋrǝ wɨŋ kuŋ sɩkayǝ wǝǝ, atɛɛkpɛŋkǝ, mɨ mɨ wizinǝpǝ sa wizinǝpǝ fɛɛyeeacʊmayǝ kiŋtikiŋti mɨ suukuu lǝ mɨ tuyǝ sa Yǝ yǝ ri <hesitation> gɨŋrǝ lǝ kǝnyɩŋkokǝ ya wɨ lo kuŋ togo.